Karazana zava-pisotro ndraiky: rano a, kafy a, dite a, <hesitation> jus a, de <hesitation> labiera, divaigna, <hesitation> tôka gasy, <hesitation> vôdka, de whisky.